साइकिल कहलका दुचकिया हलइ । इ दुचकिया यगुडा याग चाका हसइ यगुडा पाचाका चाका हसइ उहेसे एकरा के दुचकिया कह्सइ । सइकिलिय क काम मन्से चड्के यापन काम धामका लागी जहवालय पुगके हसइ उहुवालय यावेके जाइके ओकरमा समान सभ लदके यापन काम धाना कथी बणै उव कमवा धमवा करके तहिया दौल बनादेसिय हल्हलालि फेरी काम धाना क लाही सजिलो फेरी हसइ हसे हल्हाली फेरी हसइ । उहे खतुरे सइकिली मन्सावाह चलोसइ । सइकिली सइकिलियाक यागा पाचा क चकवाक जोणैली हसइ नम्हर दन्टी ओकर याग हसइ घटी । घटियाह मन्सावान के यागा कुनुहु हतइ जनावोर सभ मन्से सभ बुलइ चारहइ हुनुकहिके घन्तिया बजादेले हुनुका यापन ठौनावामा रह्सइ । ओसने क के पाचा मन्से बाइठ्के यगुडा केरियार हसइ ओकरम मन्से बइसे मिल्सइ हसे यापन दिना दिन एतेवोते चलेरलके सइकिली चढ्सइ ।